Yashil rang haqida o’ylasam, hushchaqchaq insonlar ko’z oldimga keladi chunki <hesitation> qaysidir kitobda o’qigandim yashil rangni sevuvchi insonlar tabiatan hushchaqchaq <hesitation> insonlar bilan tez muloqotga kirishib ketadigan insonlar sirasiga kiradi.